اللون البرتقالي يذكرني بالخريف واوراق الشجر اللي تتغير لونها كمان ممكن يرمز للطاقة والابداع وهو لون مرح ويرتبط بالايجابية وبرضو ممكن يذكرني بشروق الشمس والدفء وأجواء الصيف ايضا